Qo’shiq aytishdan ko’ra cholg’u asboblarni chalishni o’rganish men uchun qulayroq hisoblanadi. Chunki menda qo’shiq aytishga talant bor deb o’ylamayman. Cholg’u asboblari esa har bir inson o’rganishi mumkin.